Karazana laoka fantako a dia laoka parlà a laoka tananarivo a sabatra dia fibatà a dia karapapaka dia amalona. Dia zay no fantako.